Ani ɔmi náka nɔ̀gbè màa ɔmi sisi nyo maa ílɔ le wèe ì nàá mu ì nàá mu ílɔ̀ nànà ámìbàlɛ́ ɛɖi sú màa ìyì wèe tè ì ɖòó bu ílɔ̀ lèe. ìyì wèe tè ì ɖòó bu ílɔ̀ lèe <hesitation> bégù lɔ <hesitation> bìà bá tu ànàɔmi úni kɔkɔ míì bɔ̀tuu li ámɔ̀lɔ màaké ì nàá mi wɛ̀ɛ, íbíìntã le tututu lìi ámɔ̀lɔ maa, ìtà mi wɛ̀ɛ̀ íbíìntã le tututu lìi nì. ù ɖèé yi ɔyu nyo mɔ́ɔ̀mù ɔku maké úni nyo ínye à màá sonì óyo kása à màá fe yàaa, ɔ̀gɔ̀nì màa ínɛ̀ lèe nàáá kpeliɔ̀mì à màáa fèè, ùúbi. úni ɔ̀gɔ̀nì màa nìnɛ̀ lèe ɔmi ɖàa trɛ́ɛ ɛnɛ́lɔsíã àámi úni ɛɖí kɔ̀ɔ óyomi aŋàd, inɛ àámi úni ɔmi fè fòyià. ígbɔ ɔmi fè fà yià ɔmu sòwà ni íɖì nàá jɔà ee ì nàáá zi mì fèè mò màa ínɛ lèe bàá banìi íkle wèeè ígbɔ ɔwɔ nɔ ni bú banìi ìnya bàá bi, èdɔ̀ màa ɔwɔ ɖèé ke, bu tú èɖɔ, bú kɛ, bú kɛ̀ so ífati kɔ bu zé fe kè èdɔ̀ bìà bùú bi ùŋòɖèéni. <hesitation> Antúánì nì tògòsɛ́lì awu úni nyo sã gàké úni ká èdɔ̀ ɔ̀ɔ́ nyamà kɔà úni búni lɔ plémú bu zo ámɔ̀lɔ. bìà bù fɛ ògòzè káèè ígbɔ bìà bù nàá kɛ, óɖò lèe à màá wɛ sú maa, ù ɖiìlɔ̀ lèe òbù ɔmi kayi ì gofii, ì nàá lɔ iblɔɔ, ìtà lɔ iblɔ, à mà zó búá áɖi ɖɛ́ŋúú. ìgbè màaké ɔmi nù ani òlò nòo sonù úni à màá mi iblɔ lèe tíbí kása kɔɔ̀m ba mìnyo iblɔ lɔ lèe ká yá ì nyu ùwàèbi inyi ba za kpalí úni à mà tú nyu ègà ínìkàli màawu èle nì ègà ínìwú màawu èle ɔmi dò nàáa fi ása o mo bue ɛnɛ́ ɔmi ì náa zrá lɔ iblɔ go úni ása kɔm zé mi iblɔ lɔ lèe, kɔm zá ŋɛ iblɔ tè wòó po ègà íìntã. ́úni sú ìgbɔ ké ɔmi zi áni ámìlɔ lèe èé nya ɖɛ́ŋúú. kayi bù nyegù ámìlɔ tu tɔ ùŋle nòbi ɛnɛ́ tè ú nàá mi igbígbì úni ɖi iku ma li ámɔ̀lɔ ámi ùfù lììà áɖì <hesitation> màaɖi, <hesitation> màa sò Gàánà wa úni ɖi kàɖóò ŋòti ɛnɛ́ɛ̀ mà sí nì ínìwà zìià gàké ù nàáa yifá ú náa kɛ̀so èɖò lèeè níìsɛ nyòo Lòmè ni ú kɛ wà kɔ kà tú ɛ̀buɖò lɔ nì ákà lèe ma a kayi ù yìifá awu ké zó do éènɔ̀ku èɖɔ̀ lèe maa bàáa mùà bàáa kpalíà. ámòbi ni, úni ci óɖò lèe si ùŋòɖèénì níìdàdà ni ú kɛ wàa èénɔ̀ku é nàá òe úni ci óɖò lèe si úni ɖèé ye bɔfɛ sú ìtà lɔ iblɔɔ.